Io moa zagny amin'ny resaka lasopy io, efa misy paty efa masaka avy akany, de izy masaka igny mahandro amin'izey ndraiky ohatra hoe ranon-kegna ,dia ranonn-kegna iny amin'izay izy mandevy tsara de som-avarina efa tsy atao amin'ny vilagny, non, tsy atao amin'ny <hesitation> ambonin'afo eky izy amin'igny fô fa le rano mafana iny igny no isagny makamasaka ilay paty, satria paty anisan'ny <hesitation> malaky masaka, de igny amin'zay mahatonga izy lasa lasopy.